بعد عشر سنين اتمنى انه اكون محققة نفسي واكون في تقدم في مسيرتي المهنية وأن اعيش حياة مستقرة مع حد بحبه ويكون بيحبني ويمكن اكون سافرت وقتها واستكشفت اماكن جديدة ولفيت حتت عمري ما كنت رحتها قبل كده.